علشان تطوي الملابس بشكل صحيح، افردها على سطح مستوي. بعدين، اطوي الأكمام للداخل إذا كانت قميص. اطوي الجوانب على بعض إذا كانت بنطلون. بعدها، لف القطعة من الأسفل للأعلى إذا حاب توفر مساحة. أهم شي تكون الطيات متساوية وما تكسر القماش، عشان يظل مرتب وما يتجعد.